<hesitation> Fomba ahia pingoan mba ahafahañy vatañy miveloña amy tañy mañara. Hitañao amy vatañy iñy da misy karaza tavy mampafaña an'azy. Mañahaky biby biby jiaby moñina amin'ny tany mañara da pingoain koa da mahay mitambatambatsy mampa- mampisy hafañanan-dreo.